هلا والله هاجر يعني ألف مبروك على زواجك والله فرحت لك من كل جلبي وإن شاء الله تكون حياتكم مليانة سعادة وراحة وعسى الله يسهل عليكم جمع أموركم وتعيشون حياة زوجية مليانة حب ونجاح يعني متأكدين رح تكونوا مع بعض دايما من أفضل حال مبروك مرة ثانية والله يوفقكم ويرزقكم الذرية الصالحة.